تظاهر بأن عليك انتظار الحافلة أو القطار لمدة ثلاث ساعات. كيف يمكنك تسلية نفسك؟ ممكن أقرأ كتاب أو أسمع بودكاست ممتع أو ألعب لعبة خفيفة على الجوال لتضييع الوقت الف في المكان وأستكشف المحلات أو المقاهي القريبة أو أكتب ملاحظات أو خطط للأيام الجاية عشان أستغل الوقت بشكل أفضل